leddi Vietnam ni un ɓe ɗo mari nyamdu amma mi anda ko ɓe ɓuri nyamugo bo ko <hesitation> ɓe ɓuri nyamugo ha leddi mai. Ngam leddi mai leddi mai di pamari un bo di ɗon ha gefe mayo, amma ɓe ɗon nyama kujeji ndiyam bana liɗɗi, bana dai kujeji ndiyam ndiyam ni nonnon.